Ya' ore ya' mbuya burung mamiho tampane, mamiho waleyne, te'e te'a laene mangalo, mangala <hesitation> kapu, pokokya kapu soapa to kaompak he kau, kau mpakeni te wongan ne pemihoan <hesitation> tampane, pemihoan waleyne ore su wu kite na waley, wi waleng kite des. Wa wiuya burung to mamiho walene, tergantung burung apa mamiho burungne beda-beda tera one tu manu suka tera